Ingye ngingye ngokungalengekanaya ngoku butholere ibwabya nganza ibwabya bwamani kutsibu kundi nganzamu omuziki nabya mungahungahu nganza abandu ibalya, nganza abulimundu nahotholha, nganza ababuthi ibatsema, kale abulimundu nganza iyowosi inakyama neryowa eraha ininyinene kundi kyikabya kyekyiru kyawukabya wabiriyithekathekera eribuwa wuthi kyikendisyaletha eraha omwa omwaka yenyu eyosi kundi nawu kyikakuhereraya amani ngabana benyu babuthi bawu, abokwiwe abandi, abanya lhughanda nabataka eryasa haghumerere bakasa okwakyiru kyobugheni bwabu imwimwa inywebosi imwalira haghuma imwatsanga. Kandi kaleka iwaminywa kandi kyikaleka ibakusikya